زه په خپله ام پنځه ملګري لرم، البته نزدې ملګري، چه عمرونه یې مختلف دي، د پنځه ویشت نه تر پنځه څلویښتو کالو پورې. چه دا کولای شي ددوی روابط زما د ژوند مختلقو برخو کې <hesitation> له ماسره مرسته وکړي او زما ژوند بډایه کړي.